Kinga'mining kokicham amyani kyatinye kyatinye korot nekisumbwana, kokicham a- akilikei ochei a- a- a- awendi sukul, lakini kiit petut aeng'e nekyaruuu yaleen asiru ale ang'ikoech, ale mawendi sukul, kamu ne, ng'amu kachelewan, koi aperperishe kemach kepiro, ale ara kopiro akamyani, kele anyun ng'emutin akoi sukul, aleinte mawendi, amyan anyun ochei, amyan anyun akoi kemuta sipitali, koyait sipitali kokeer iman daktari kole ka imyani lakwani, kewekwan anyun anyoo kaa, koyan anyun koyan anyun sikik chuk kole ng'a ng'a kamyani iman, ko kyamyan ne kyamyan anyun akoi tun asap ine, meleen tamyani akoi sai, kyasop.